हुम्मिंग प्याचू आनू तेज़ उड़ान रंग ऊर्जा बन्यामो कई उपयोगी तरीके निज। शारीरिक अनुकूलन। तेज हृदय गति। हुम्मिंग प्याचू हृदय गति बोदी निज | होदोस दोपंग ऑक्सीजन रंग पोषक तत्व पोरेतो। कुशल श्वसन प्रणाली। दोगेतू श्वसन प्रणाली बोदी कुशल नीज, जिससे दो लानू मौजूद ऑक्सीजनऊ अधिकतम उपयोग लान्च।